كنت هختار أني أشتغل في وظيفة انا احبها ولكن براتب أقل لأني هكون راضي وسعيد بالشغل اللي انا بشتغله ومع الوقت اكيد هقدر أعمل شغل لنفسي لأن دي الحاجة اللي انا بحبها مش هيكون دوت حمل عليا أن انا كل يوم بصحى وبروح المكان لأني بشتغل الحاجة اللي انا بحبها